أفضل طريقه بش نبدأ بها يومي هي إن النوز شبعان النقاد. يعني نلبس قشير ، نشرب هكا شي حاجه مع صباح فاكه ولا هكا شي حاجه تكون منعشه <hesitation> نوجد روحي نلبس لبس مليح ، ندير مكياج او هكا حاجه تطلعلي المورال ،وبعديها نكمل نمشي في الروتين تعاي تع كل يوم.